एबे राती सिकारी करेवाला चरइक बात कर्ले जौत मुइ एबे उहे उरुवावके नै सम्झसही । कतौकी उरुवावा सुन्ते दिना देखलही । एके ठउरा मतुरे हलहि, खाली राती मतुरे देखलही हसे हुन्का राती राती उणियाइ हसइ । अ राती किरवा सबह बुलइ हसइ, चिहुटिया सबह बुलइ हसइ हसे हुन्कही के धधाके खइलही ।